Tantako yavai yandepuerevaera ñañomi jokuae yemongeta ñañomi mbae yayapovae anivi ñañomi iruvae oyapo mbaevae jaema jokuae ñañomi rambueve guiramuiko mopeti <hesitation> mbaeyekou jaema yaa vaera yaeka kiapeko oivae, mbaepeko oivae ipuereta kia yandepokoi, ipuereta kia yanderaikuae ojo jaema jae jokuae ipuereta jaereta oñomivi yandegui <noise> kuae